<hesitation> امتلك حوالي سبعة <hesitation> أزواج من أحذية <hesitation> بالنسبة للقبعات عندي جريب تلاتة أو أربعة، أما النظارات الشمسية فأنا أملك يعني اثنين بس ما نحبش كترتهن <hesitation> وما نستخدمش فيهن واجد- ما نستخدمش فيهن واجد، وبالنسبة للأحذية عندي ألوان من ألوانن، أكثر الألوان الأبيظ والأسود والبيج.